Seisum gnggu agwɛ̃kaci mum seki gɔm dzowe mbɔ ituwã na agwenghwɛ̃ mum nya isei pfung ha nɛ nbɔ neku mbi ivɛu neku mbi ighɛrawi zeku mbi igharha na tɔɔ̃ itser kau irham gbishi irhamhã mina asu mbi atɔ itser na frɛnu unum nga dzaambi bina mbi ka kaupo mɛn kpo kpɔ mɛn fur bɔi nyanga aburha sorh ni gɔk shap amɛ whirhi atsenga ka bĩ mɛn gika fur uboi tsuka mbi mbi agha surh niba vɛu mbi iveu neba gberh mbi awi neba ghɛrhu mbi ighɛrɛ na mana kau irham mɛn igha boi surh dzowe mbɔ itsuwã gɛ ubin mbi kai korhe mbi akorhe minɛ korhe minɛ korhe minɛ mɛn nang amɛna mbi neba nyanga mbi ifu beba korhu mbi ki tẽrha ngu adɔka mbi korhi kizei kizei kizei nggu adɔkambi domin men nang. Mbi ba korhe mbi ki bewe si tabi inang mɛn korhe ki zei mɛn nang mba wirhu wou mi ngge mi wirhi uwou num ha mi nyanga abvura song ifor tsuwe ishaa nga ni sorh irhen ni turha rhon ni turha tsuwe ngau ugarhe itsu tsuwe wu garhe ha tsũwe wu garhe tsũwe ubɛka amɛ whii tsũ shaaha ngge bi mentsu amɛ ka whii ni whirhi mba whirhi zurhi iden na abi nga banyi ididɔn mɛn naũ ugarhe tsu nga tɛr wu yedde kpumɛn ki wha mɛn ki wha mɛn wha omin merh idong na anaa mɛn boi ha mɛn ghaa ni imerh idɔng na naa mɛn boi. ha mɛngha ni imerh idong na anaa mɛn kar mɛn veumɛ veu don ba vɛubɔ ivɛu ngo gbere awii duk imerha itsu ngɔ vɛu ivɛuha rɔ nu gbɛrh awii ha nɔ amma ngɔ ba so shutɔ ngɔ sinyaɔ ubin nerha nggu amea ka daa bele tana ngɔ nyangaɔ shurh a shurh a nanga koseb bina kena ngɔ igbɛr awii kena ngo ivɛu mɛna ngɔ na ka wu <hesitation> na gɔm ko bɛn ivang. Amma ngɔ baba si shutɔ fengɔ veupo iveu ngɔ gberho awii ngɔ suwɔ su amma ngɔ ba shutɔ si nyaɔ ubin nerha nggu amɛn ka daa ngɔ dɛɛ na shurha ngɔ ziɔ ziɔ ziɔ ziɔ ba bin ku dama ngɔ nggu ubin nerha be lateni ngɔ nyahũ ngɔ tsuwa mummiyɔ ni dzowe awẽkaci mum nu muma tse kam si bee ubin gherha si bee mum ubin gberawii si bee mum bin iveu ĩ ĩ mɛna shiwua mɛna mum ma kɔ zi kau irham na bok mɛn gha boi karh ngɔ nyaɔ dɔkungu gʊ ki tarha nya dɔkungu nggu itɛn amɛn ko bɛn vang ngɔ tɛn amɛnngo gũ ndɔkungu neba nya ubin dokungu gi ki tãrhã nya ubin dɔkungu kpu dɔkungu ngɔ nyagɛ awu kpangɔ nga gu gũbɛn amɛna ngɔ domi se ngɔ wuɔ rhu kpu ngɔ ɔku ngu aweya de ngu daa amɛn se nggu undɔkungu amma ngɔ ba shin rhu kpungɔ nu ɔkungu aweya dde amɛna ngɔ daa mɛna ngɔ aa gɛ dɔkunguwea ngɔ shiɔ nga tsu mumsi bea mbɔ ghɛrhighera tɔɔna ghe ni fɛnu num nga dzaa mɛn. Dzau mba vii dzau akwai zau nim akwai whiri dzau niim mɛn ki rhun. rhun gbɛ̃ sosei shapa rhi tsu awã gbɛ̃ whii bi mɛn zurha iden ni tsu atɔɔk ku tubin wɔ torh amɛ dzau ha tsu mɔ ni rhan udzau niimha turhu we atsɛnga ni kada kada vi vii vii dzau niimha nɔ ni nyanga atɔ hã tsu mɔ cɛ nitsu awã cɛ nga zeizei rha cɛmɛn gha shur ge mi whiirhu whiirhi mɛn nyanga ayerhe shapa ka bĩ men rhun izhi turha rhun ni turha ni tsu mɔ <hesitation> nu agɛrɛ ha aini dasa nga ba bĩ ba akwai atsei mɛntsu atsesa ka bĩ mɛn tsu ku bosa ni gha omin mɛn shur akwai uguya mɛn rhun itsema fɔr ngge tɛn sosei mɛn sorh ba cɛ dene nga adɛɛ dong mɛn tisa tisa ni turha tisa ni turha ni shapa amɛ ka whii akũ ikũrha ni ween ni bɛni ikurhã hã nu rha. Ni tsu mɔ na kɔ guyaha amɛka amɛnɔ whii mɛn shei amɛ zi koshu akũ tsuku tsur ni shai amɛ ni ku udzi rhun rhun irhun rhundzipa nga dzipa nga dzipa nga ba awu pooa mɛn surh so mɔcɛ ngɔ ba alake ngɔ daku wha ndɔ ba jeng gbii aba kwei tɔɔ ngɔ tsu tɔɔ ha mo numa nu jeng gɔii ki guya rha kɔ akwai <hesitation> u sika ngɔ ba tsu gika ngɔ nyai imaner ko ineu ngɔ ineu ha ngɔ tarh ughɛra atɔɔ mo nga bi ngɔ rhun tsema ngge bi ngɔ sorh imaner ha sorh sorh sorh nu nya nga alabasa kei tsu awãtsu alamasa tsu atsei bai ki kaĩ ngɔ ba kaĩ maa cɛ nu shoi amɛ tsu shapa amɛha ka whii amɛ ba whii cɛ ngɔ nyai ishaahace sorh imanerɔ tsu mɔ ngɔ soorh imanera rɔ tsu cɛ nga ba whii cɛ kai. nga abina cɛ ngɔ nyai ishaa er, whirhi wirhi wirhi wirhi. Har nga ba bi ng cipa dzowe mbɔ gha gashu azowe awkaci mbɔ gha ngɔ gha gangɔ akwai ungɔ ngɔ nyai imarha fɔr ge item ugozi gɔ ku kɔ gɔ nu kɔ nu shapa amɛ ba kwai ikurhã ngɔ bɛ bɛni ikurha he tsuwɔ ni imarha ngɔ ku gɔk kɔ shapa amɛ ka whii ngɔ shɔi amɛ tsu nu dzipa dzipa dzipa dzipa in nga ba akwai utɔɔ ko sugar ngɔ nyangu tsu domin nga tonga ngɔ dzipa ce nga bi cɛ mbi agasha a wha ngɔ ba fɔr imarha nga ko abvurbvur ko advurorh ngɔ ba fɔrhɔ sorh nga tɛng ngɔ tsu we ishaa nga nu shapa amɛ amɛha ngɔ shapa amɛ nu unyai ishaaha tsu mɔ amɛ whii nggu ishaa ngge ibi ngɔ ku rhun adzangha turha rhun nu turha nu tsu akwai garheha tsetsei maace. Nya nyanga atseng wuna vii zi wurhu ni shaaha whirhi wirhi wirhi wirhi atsenga ba bi mbɔ ngi ishaaha ngu cipu ema abi ce nu manu nyangɔ akũ nɔ cɛ tsu nu gugika gugika nunyaka ngɔ kuboi sɔ nga gika gika gika zi maa nu garhe ha rha adɛɛ̃ gbɔ ngɔ gika zi maa nga aba banyi didong ngɔ nyau garheham tsu unga zharhe enga ba gzharhe ceter banyi itɛr cɛ mbi shing awha imer ɔng kaã akwai kaã mɛn ki tsu au mi rɔi izhi ko kowa mi zi zɔng zɔng mi tsu kaã hã ne tsu kpea mbi mbɔ tsuka mbi gika rhun ishaa tsu gika kũ kuã mbi gha rhu kpɔka ko kowa mbɔ shapu urogo ataarh tsu atsei mɔ nggu awã ngawu ubin mbi ka ubin mbi ka tirha sha runkpeka mbi ka zi tsi na sihana gbasha gha abina kiha mbi ghazi maacɛ mbi adɛɛ itser mbɔ fu sake furh uboi mbɔ furh boi na shapi ijue forh uboi shapi ijue mbɔ ba zi dɛɛ itserha zi sia atenum. Mbɔ gɛ to ka so agha ubingha mbi ka so zi nyangu bosa gha gashi ijuɛ atai akwai awã mbɔ ka goi tɔ baya mbi ka tɔtserha tɔtserha mbi ba zing zɔng to mini azɔng idang mbi ba roi ilhi toh mbi ba rɔi izhi mbi akɔng kɔng kɔng izhi ha ngge itɔ utubin ngɔ ivang mbɔ kai so sai toh mibi a shipu izhi hã tserhã na ngge kuzĩni ifã zã tã rhawe zhi nerha umbi ba zɔng zɔng tɔh mbi za zɔng bi zɔng bi zɔng bi korh karh abvuna karh abuma zi arumewe ananga nyin ivanga bai mɛɛ nggembi aso sei akwai awe mbɔ ka goi adzamɛn mbi ba soku kaã ha ucɛ mbi asogasha awa hacɛ ko ngamɔ ayei awã nga ko ungamɔ ayɛi awɛnga ko ngamɔ ayei awanya nu tarh uwɛ dzowe nerh banga ni bamɛn ni iya kũ azei ku ugang ba kwei mɔ hu siha mɛn ɛɛ azerh mi ki zĩ kaã zerh azerh timi ba tarh uwɛ dzowe nerh iyaha mu situ sɔi.